وحد لعشيا اكتشف رائد فضاء نجم جديد يلمع بطريقه غريبا لونو بين لزرق و لبيض و ضو تاعو مختلف على أي نجم شافو من قبل، حاول يتصل بمركز الفضائي لكن الترددات كانت ضعيفه من بعد شويا لاحظ أنو نجم هذا مش كيف النجوم، كان يتحرك كأنو جاي بإتجاهو، قلبو بدا ينبض بسرعه و قال في نفسو هذا نجم و لا حاجه أخرى.